افضل اني اكون عالقة بالجزيرة وحدي بدلا من اني اكون ويا عدوي اللدود لأن اني من نوع الشخص الي ما يستحمل الحديث كثيرا مع الأشخاص الي ميعرفون قيمة الكلام الي داحجيه، فأفضل انو اكون مفردي.